Laaʃe lanɟam. Tikil kose lel nə tə koso de ri nɟiŋg nɟiŋg nɟiŋg ge tabo aw sukur. Koso de ri nɟiŋg nɟiŋg nɟiŋg or suum mbeya ohot darar bayden lakin maana kam wasahiɲ. Ʃam bayden laʃ morɟaa kohoɲ ŋgidaata. Ʃaan mu wasa haɲ. Karbə lele na yaaku un muwaadu waadu mba. Laykal aayi ʃaay ko. Sukurum komiɲ waadi. Garbo sukuru kal omiɲ ŋgal bariyaa, al omiɲa guda. Kaw sukuru yaɟa kosiɲ kulga taʃaa. Oho maarda, maardan tuwa ɲe sukari, ri sukari ndal. Oho dawiidan Neen wasa amida mata wasahi. Yen ŋgal wom ti ʃan sukur na kultan. Caat oho maardan, maardan de oho delil dən tə adal kiɲa.